Bana tasi yang ana gati warna lai-lai ndia nade pa'do ana pake warna ndia neme sila aon dale, pa'do ana gati warna na ela nanea aopan ma ela ana bisa kakolak no pa'do fe'ek al makanya ana bisa gati-gati warna.